بفضل إني أكون عالم مشهور لأن العمل في العلوم يمكن إنه يكون عنده تأثير عميق على العالم ،ويساعد في تحسين حياة الناس ،وفهمنا للكون من حولنا ،العلماء يساهمون في إيجاد حلول للتحديات الكبرى زي الأمراض ،والتغيير المناخي، والطاقة المستدامة و <hesitation> أحب إني أكون جزء من هذا الاكتشافات.